No maq arva, et käüsiq lihtsält ringi egal puul koh võimalik. Ja noh jo sis poodist saa kõkkõ tasuldaq nii et ello jäämisel vähämbält algusõh ei olõq eriti keerolinõ. Ja sis saasikiq lihtsält ringi kävvüq ja kaiaq kõikvõimalikku maailmah.